Xale su waree lekk xam nga doole amut, am am soow, léegi walla ma am suma banaana ma lekk, léeg-léeg ma am suma yàpp ma lekk, lépp laa lu yu xam ne daañ mën na ko lekk rek maa ngi koy lekk, diw noo, diwtiir noo, cere noo waa. Yu forox de moom boobu moom su ma su ma gisee ka ko togg sax damay dem ci këri nit ñi sax ci kër yi ma dend sax dafa xaari kon naa ko, parce que diwu léegi yi daanaka daf may yokk feebar, dañ ma ko aaye sax waaye awma pexe, xanaa newuma si njël wante kon ma lekk ko, waaye kër yi ma dend nii su ma xamee ñu ngee maafe damaa ne lu ngeen de togg ñu ne maafe ma toog añ ba suur su ko defee sama yaram bi fireeku waa. <noise>